Rí thanuu ndita̱ꞌja̱ rá mí, xú rí ndeyá migúwán xa̱bu̱, rígá má ríꞌkhui̱ mangaa mi̱tha̱ñii̱ ríꞌkhui̱ jma̱a téé, mi̱tha̱rígu rí jan ríꞌkhui̱ a̱ꞌkhui̱ inúú eukalítú khamí mithra̱khuáá chímba̱a̱ riꞌjiu̱u̱ bugambíliá mangaa khamí ríꞌkhui̱ yáá yáá nigaꞌjá rá, nagaꞌjá xa̱xa̱ a̱ꞌkhui̱ rí mi̱tha̱rígúu̱la mi̱tha ríꞌkhui̱ mi̱tha̱xi̱ꞌñáꞌ mbá tásá o̱ bású mi̱thra̱khuáá mbá chímba̱a̱ bapurú, jngáa̱ a̱ꞌkhui̱ rí ikhaa xu̱u̱ꞌ ríꞌkhui̱ mi̱ra̱xna̱a mbayáá xa̱bu̱ tsú jnéꞌngo̱o̱ xúꞌkhui̱ rá. Jngáa̱ a̱ꞌkhui̱ rí na wámbáa̱ꞌ niraxnáa̱ ríꞌkhui̱ rá, rí náá xára̱, xátha̱ríyáa̱ꞌ má ma maxnúu̱ gi̱ŋááꞌ xkui̱ rá, porke naꞌñuu̱, a̱ꞌkhui̱ i̱mba̱ mangaa rí rí ndita̱ꞌja̱ mangaa rígá jan rí thana júbá gii̱ꞌ, rígá ri̱díyaꞌ, atha ríꞌkhui̱, athani̱ athaxtúmíndú, athatsúwáa̱n jma̱a mu numuu rí mú rí nagigaa̱ ja rá, athatsúwáa̱n mu numuu rí ma̱ꞌgata̱a̱la rí nagigaa̱. Jngáa̱ rígá mangaa rí ríꞌkhui̱ mbu̱júúꞌ i̱wáꞌ iná rí khúba̱a gii̱ꞌ najma̱a̱ꞌxu̱ꞌ ikháa̱nꞌxu̱ rí ríꞌkhui̱ nambáyúꞌxu̱ꞌ. Rígá mangaa ra̱mbu̱, rí ra̱mbu̱ xtóó, athaxúmbúꞌ khamí ríꞌkhui̱ yáá ke rí nigu̱ꞌ rá, athaxtájmaa̱ o̱ sinóó ríꞌkhui̱ araxnáá náa̱ꞌ chágoo̱ a̱ꞌkhui̱ para ke rí ma̱ꞌga rambáyúu̱ ríꞌkhui̱ ma̱ꞌgata̱a̱la rí naꞌkhu̱ aphuu̱.